Хома ё ин ки ручка як асбоби оддист, ки барои навиштан истифода мешавад. Дар дохили хома як найчае ҳаст, ки онро стержен меноманд. Дар дохили ин найча ранг ё рангмоеъ мавҷуд аст. Дар нӯги хома як куракчаи хурдакак ё тӯбча ҷойгир аст. Вақте ки мо қаламро ба рӯи қоғаз мегузорем ва менависем, ин тӯбча чарх мезанад.